أحب إني أكون <hesitation> فنان كوميدي لأن الضحك يفرح الناس ويخليهم ينسوا همومهم، هذا الشي مرة حلو، أحب فكرة إني أقدر أثير البسمة على وجوه الناس ووجوه الآخرين، وأشاركهم لحظات ممتعة، الرقص موهبة رائعة بس الكوميديا تعطي فرصة للتواصل مع الناس بطريقة مميزة تخفف من التوتر.